يعني أنا أنا أنا أنا أرى أن الرياضة الرياضة اللي مو متوازنة ممكن تضر بدل ما تنفع يعني الرياضة الزايدة مو زينة لازم الواحد يتوسط اجل الرياضة اللي مو صحية ممكن تجيب أمراض يعني في ناس كثير ما تهتم بتدريباتها عشان كدة أدائها يكون ضعيف بعض الرياضيين أصلا يعني ما عندهم إرادة قوية وهذا يخليهم يعني ما يحققون أهدافهم نهائي